א ניס קראכער האט צוויי שטעקלעך, צוויי אייזענע שטיקלעך, אין מ'ליגט אריין די ניס צווישן די צוויי שטיקלעך מער אויבן, נאכדעם מאכט מען צו די צוויי שטיקלעך אויף דעם און פון די פארס צוקראכט זיך די ניסל און מ'קען עסן די אינעווענדיג. סאו אזוי קראכט מען ניסן מיט א ניסן קראכער.